Miin kam komi yahata opera kam ndikka mi yaha theater, theater kam a taway ɗumɗon mari, ɗumɗon mari tsaari joonnde mboonnde nden boo ɓe ɗon mari dress code, fotii ɓe kokkee kala kare ɗe ɓe ngiɗi ngaata ta a yahay.